جاز موسیقي ما ته د ازادۍ، خلاقیت، او احساساتو ژبه رايادوي. دا موسیقي د امپرووایزیشن هنر لري، چې هر ځل یې اوریدل یو نوی او بې ساري تجربه وي. جاز د ژوند پیچلتیاوې، خوشحالۍ او دردونه په نوې بڼه ښيي.